Yaah kiinamwenyo mbi handi mono hayi vulu oku kala hayi ningile omuntu nayi shotango oteti omwe. Okapuka kelipo okashona kaake thike nopo nopomunwe. ihe okapuka hono ohh shampa waadha keya mondunda yoye mo wa lala. ko ohaka ende pethimbo lyuupyu. omuntu ito vulu oku isiikila. Nando inakeku lya wuuvu owala kati mmmmmhh. oshili moomposi ito kala mo ongaashike ashike keku lya nale. Okapuka kamwe kaandi hole shinene oko- oyo- oko okanamwenyo kamwe kandii hole nandee nande nande. Ko otakuya shoompopolo. Shoompopolo epuka limwe lilipo lyomeho omanene nge. Epuka limwe nditye ekoko. Iyaa eludhi lyomakoko. Shoompopolo ngono mondunda ngaashi mondunda ihaa mu lalwa ngaashi tse mba tuli kushiimba. mondunda yoye hoyimo ashike ngele wayi kegumbo. shoompopolo omo twaadhe yeli mo. Ihe niikutu yoye wa thigile mokofa. nokaadha ngaa yina oombululu. ya liwa owala ku shoompopolo ngo. Oshipuka shimwe wo natango kaandi hole. Ko otakuya ekeka. Ekeka natango okapuka ngaa kamwe kelipo ngeyi haka li omwiidhi. Tse ndishi aawambo aantu tu hole. omuthigululwakalo otugu hole. otu hole oondunda dhomuthigululwakalo dho dhomwiidhi. Ashike ekeka ndyoka shampa waadha lye- lyiiteyele pondunda mpono. hoo. no kala ngaa inoo shuna moshana yoku ka mwe omwiidhi omukwawo. Itagu itali thigipo sha. ashike okapuka okashona. Okashona lela. ihe ohawu ya mo- molwaalu ogundji. Lyo olyo epuko ondi wete kutya ohagu ya- oha geya molwaalu ogundji sho osho haga manenepo taga endelele. Iyaa